दुनिया भर में कई प्रकार के सुकून होता है, जो अलग-अलग देशों और संस्कृति में बनाए जाता है। टमाटर, सूप, टमाटर मसाले और क्रीम से बने जाओ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जगन सूप सब्जियों से बनता है, खासकर सर्दी जुकाम अपने फायदे मंद होता है। इटली का एक प्रसिद्ध शौक है जाम। सब्जी, बीन्स और पास्ता मिलाये जाता है। सुबह मशरूम और क्रीम से बनता है। और इनका स्वाद बहुत ही मलाईदार हूँ तो क्लेम जोड़ और इस समुद्र से मिले वाली सी से बनता है। और न्यू इंग्लैंड में बहुत पसंद है। काँच पाँचों स्पिन का ठंडा शौक जो टमाटर खे़ला मिर्च और लहसुन से बनता है। विनायक को न मांस और हाथ से बनता है। बर्ड्स को भी यूरोप का शौक है जो नीट से बनता है और खट्टा क्रीम के साथ परोसा जाता है, और सब्जी से बनता है।